I karazana tsakitsaky laniko agnatin'ny herignandro edy e, efatra izy regny, voalohagny brochety dimy zah mahalagny brochety dimy agnatin'ny herignandro, avekeo <hesitation> tôno akoho tôno akoho aroa laniky, avakeo pakopako telo, avakeo lako tono aroa zay.